<hesitation> fum nyɛ ɛɛ' diraya la n ani se'em la, ɛɛ diraya a ani me ŋwana bii a de la bugum lɔkɔ n de e, nasaa bugum lɔkɔ <hesitation> ti fu ni dikɛ e ki'isɛ bugum la puan. Ba boi la buyi, se'em boi me ti fu ni zãla e fu nu'o puan tara yuulena kaara fu zuugo la ŋwana. Ti fu me ni tara e yuulena wala la, fum n ni dikɛ e kiŋɛ ta tɔkɛ bo bugum la, zi'an kasɛka boi mɛ ti bugum la ni basɛ ti sapebesum yisera na paara fu zuugo la. Sapebesum la me n ni yese na paara fu zuugo la, sapebesum la ni tulegɛ mɛ dee ti zi'an kasɛka boi mɛ ti fu ni ŋmɛresɛ ta'am ni basɛ ti ma'ahaga la sapebesum tuulega la ni ta lebege sapebesum ma'ahaga to la ita fu zuugo la mamama ti la ana wuu fum n diilɛ lɔgerɔ sapebesum bii yiŋa ti sapebesum ŋmi'ira ba, ta'am basera ti lɔkɔ la ku'ura se'em la. Fu me ta'am kelum ŋmɛregɛ e basɛ zi'an ti la dɛna wuu tuulega wuuntɛɛŋa. <hesitation> la ani bii fum n ni diilɛ lɔgerɔ wuntɛɛnsigelega puan ti la ni wuntɛɛŋa la ni basɛ ti fu lɔgerɔ la ku'ɛ se'em la, la kelum ana la wala nuu paara fu zuugo la. Ayima me kelum bɔna mɛ ti fu ni dikɛ e vuge fu zuugo la, fu san kelum dikɛ vuge fu zuugo la gee dikɛ e kiŋɛ, a mi'a me boi mɛ ti fu ni dikɛ kiŋɛ ta tɔkɛ bugum la puan. Fu nan dikɛ tɔkɛ la bugum la gee laŋɛ bugum la ti la basɛ ti bunɔ la tuna, ani kelum basɛ mɛ ti sapebesum ma'ahaga kina na paara fu zuugo la ti la ana bii fum diilɛ lɔgerɔ, fum pee fu lɔgema'asa dikɛ diilɛ tia tiŋa ti sapebesum ma'ahaga paara lɔkɔ la se'em la, wan nyaŋɛ suŋɛ ti lɔkɔ la ku'ugɛ bii fum kelum fu nan kelum le ŋmɛregɛ basɛ tuulega zi'an la, la ani wuu fum n dikɛ fu lɔgerɔ diilɛ wuntɛɛsigelika puan ti wuntɛɛŋa la me kelum wan nyaŋɛ suŋɛ basɛ ti fu lɔgerɔ la me ku'ugɛ. La n ani se'em n bala. Ɛɛ' diraya wa de la nasaa lɔkɔ ti tu tara ku'ugera tu zuugo wuu fu san peege zuugo la mɛ, bilam bilam dee ɛɛra ti ka ku'ugɛ bilam bilam, ɛɛ' diraya n ani se'em n la.